वाद्य यंत्रों की शुरुआत मैं उत्तराखंड बे करदू। ढोल, दमौं, भंकुरु, रणसिंगा, हुड़का। येका अलावा ज्वो भारत मां वाद्य यंत्र छिन, सि छिन वीणा, सितार, सरोद, तानपुरा, सारंगी, तबला, पखावज, शहनाई, बांसुरी, वीणा, संतूर। इथ्या वाद्य यंत्र मैं जाणदूं छूं, ज्वो भारत मां पाये जंदन।